Odi folere, odi sudu pabi, odi tingere, odi cheeta afo, odi cheeta mangamanga, odi tomato, odi tingere, odi hako tingere, odi laival tingere.